Ny fomba fanasana lamba amin'ny tanana de ao anaty koveta, asianao rano ny koveta de ataonao ao ilay lamba. Raisinao tsirairay ny lamba ary osoranao savony de kosehanao tanana roa no mikosoka an'azy raisina tsara ilay lamba a de ampifampikasokasoana ny tanana atao ao anelanelany ao ny lamba de averimberina izay mandra-piala an'ilay loto de aveo kobanina tsara hiala ny ranon-tsavony.